E zagnahary nagnambôtry e biby da akô raha nasiany maso aby aloa! Sy tegna sy mahita aho raha ohatry e biby sisy maso za zao tena sy misy! E satria e zagnahary nagnambôtry an'io akô raha naniny mitovitovy aby nasiany maso roy.